Te jaa ja ntukuti ja keéti ja kua kuú tiñuú, kɨtɨ tiñuú un chi yeéti tɨñi ntukuti ntitoti ichi kɨtɨ un ntitotɨ ichi tɨñɨ yuan ntenu keéntati te te yuan ku nteyú luli ja yeéti ku cha tiñuú luli yuan jin va'u suni, va'u ntukude ntukuti <hesitation> ntasa nɨítɨ ja keéti a in chuún, a in rrií, ntukuti.